Dabbaaji pamari luuɓayɗi kanji ngo nii. Ɗoon buusiyaare, ɗoon peƴooji, ɗoon jaalooje, ɗoon goɗɗe nder bolle, ɗoon ko ɗum wiyata ferrets, e ko lutti.